Kammi awo eyiyin difi njirdaso, niyi ngofurrowo eyi gullimia daa gofurta Allahso ye <noise> kinjin gofurcinna geyi. Wote Allahayi gulcin geyi: « Ngufortu di kammi awo difi njirtea niyi kotturo tamu, nondi yindi katenda kotturo daya adi salandoso <noise> kowu fidoro leyin baa. <noise> » Wote kowu yakku koyiya daa niyi lenun fangar, aa difi jirdina daaro <noise> wuyi ngofurcekinami n, samincikinami n. Wote lenum aa di gullimia kammayi niyi gullumu kammayi tikerinaro walcaso, ni ninAllahande <noise> kila leyin katendan do kam tediyi niyi lenuwu awo difi adi geyi zirdimina ngaso, wuyi kuna Allah laaro niro ngofurcikin gullimia ši- ye a katen teyena baa wu- ye ngofurcikina gulca aa adiro awo nglawo baa. Wote awo adi nondi yindi ngaasoyi foktuyo, samitiyo, gofurtinaro walciya daa Allahayi cirayi. <noise> Awo kammi ndeye geyi njirdaso, kuna gulli njedikina daa geyi. Kuna Allaha ye kamndo aa difi jidina ye towuba mayen. Kammi Allaha lan towuba mayia daa gofurcin. <noise> Wote ni kamma kam kamanummaro ni- ye lenowo wu ni aa difi zirtimina aa ekeyi ekeyi zirdimina do, wuyi wuska Allahayaro niro ngofurcikinamin. Wote aa gofura cittinna tulloso baa. Ngofura adi eyi? Ngofura daa di kam laayi awo laa nummaro difi njirdinaso, nummaro kotula njirdinaso dowo niyi gofurunmia awo adi jowuro muhim, <noise> kuru awo adi bili ye adi do ngofurto ñan yammi. Kuna gullu njedikina daa geyi, ngofurtu di aa dinan awo adiro ngla wo baye, awo adi citinna tulloso baa. Wote kuna kami n kami n katte coron caan yindi katte koworkotta wolianayi cedeniso, aa laaro katten jalterenuwa kal, aa laa nondia kambitunowa kal, Allah dayi. Fowonco kuna kingadi daa gadiyonawa kal, aa dinan awo daana awo adi gedegede kadaa. Kam laayi numma daa desullo aa laa namum damu njirdinawa kal, kam laayi usu koyin dowo kuna aa laa katila wotirri n tawuncinawa kal, moto n leyin dowo niro inci tawuncinawa kal, niro aa kotula eyiyi njirdinaro walcaso, niyi kam laan wuyi gofurcikinamia daa Allahayi cirayina ye, numma daa ngofurtiminaye, numma daa ajur Allahaye fandumiye. Wote niyi kammaro gofurumina geyi dowo, kammana yeyi koworkottaro namcin, ni- ye koworkottaro namina aa laa katendaaro yuko toya daa salandoye leyin ba, Allah daaro ye kotula difi. Nondi yindi katten kottu geyiwa difi. Wote nin, nin, ningofuraa gullu njedikina daa geyi. Kuna Allahasoyi andia, andia yamma daaro Allahasoyi andi aa difi diyaso gofursanna, andi kammi kam kamandeya walla, kam njirnde walla, kingende alla, mašinde alla, akowo kam dinan foktina alla. Kam ma notimina walla, do aa laa difi fa, wuyangu dewu njirdinawa kal, wuyangu baaro njirdinawa kal, kotula niro njirdina niyi kotturo tamia awo adi nglani, niyi ngofurre doworo walcaso, niyi Allah njirkan ngofurre, niyi kamma kotula njurdu kowurun tamu tamia daa kamma daaro kotula, nummaroye kotula, nummaso kottun damin, kammaso kottun daan. Wote niyi awo adi zirtimina do wuyi wuska Allahayaro niwa ngofurncikinamia awo adi dowofo dinan awo adi jittinna tulloso. Wote kam ca daa gofura glayincinnan namcu daana kam adi gofursin baa yudana ye fancea ye, awo adi kiciro cirin awo kiciro ciria daa numma daaro ajur Allahayi ruyi nji. Wote ajur Allahayi ruyi nja aa adi nima kura. Kuna yam layi aa laa kammi difi jirdina wayi kal, kam šendeyayi kammaro jerdinawa kal, lenunna wuyi kammaro <hesitation> gofursine gullia daa awo adi nungaa nju yam laa namco doyin, kurakuraro namca doyin aa diye ngla ni. Kuna kam niyi nanummaro addaa sono cuku lenuwu kam adi gofurso nju numa daaro cuyi isu gofursenenjaye. Niyi gofurre, niyi kam adi gofurrin baa, wuro aa ekeyi zirdina di, wuyi dinan gofurinna adi nju, koworrun tam taa namcu diya awo adiso difi. Hal eyiyi difi njirdeaso, kam kinjeyi koyin baa. Kam kam num kammi ceyiyawa kal, niyi awo adi Allahayina gudowo kammaro gufurrimia Allahayi aa niro gofurrcinrinna niyi nonumbu. Wote eyiyiro ye awo kuna kurmaya awo cittinna tulloso baa, kurma jowadiwa kam tefirka lan kam layi kam ceyinawa kal, kuna yam layi wolla ni kam nonumburo wuyanum baaro tefirka lan wotirri n wa kal, moto n wa kal, niyi rumburo wote wuyanum daa baaro geyiwaso kal, yammayi usu awo adi kuna yammi cedinwami. Nduwuyi aa difi njirdia niyi awo gofurunna daa aa gofurtin baa tulloso baa.